He ñe gina bo uyaa nhúre nga adaaje, mbatu biros he nlot bo a hódi ma. Ntúwi njagtu, nɓii gbinteŋ ghabi gee gi ngita a njiŋne, gee gi ngóba a gima. Nñaana, liigama, maalu ma, fruŋ ma fmaafi nfinaw, fduulu ngóba a wédi ma, nñaatinan gjagtu ma, nhaha, ge bâa bijaa ma ngi yaa ma ginhaha, nhaha fi fndúbatu usoonji usoonj ngóba a wédi wénbele. Nyaatina gbii gbinten ghabi, nfifisi, nfifisi we gí wi, wee gí yaa nhaaga a wédi, wéntele nyaanti gbii ma ngóbnan gaaji ma. Wee wi nɓéŧi ngi maalu uduulu ntúm be a gileer ma, hanu udan doosa. Wústinan mbatu ma, nyaantiti, bângi gí mo ngi fifir wolla a batu ma, njandi ugóbi wi mo a maalu, aliiga a maalu wéle uɓéŧi béle, hanu udaan doosa, wima loti mo, ntúnani, bijaa bég ba ŋóodi mbo biñangiri bsaanti ma. Ntúnani fjimbo ma haji ma, ntúm nŧeel nsiinte, bijaa ma yaa nsiinte, ntúnan nsiinti ma a wi, wee wi nŋote mbom ɓiŋ, mma bgí blotim bâa ma, bâ bijaa ma. Bboonji ndaani, ayeti liitina antiimbi, nde yóyi yeti wee wi, wi gíw, ugada ayeti liite, ndu uloti wi njali ma bijaa ma nloti wi, ugada ayetin liite. Ndu uɓéŧi suuf fiindi fe, fruŋi féle uɓéŧi gnñaani fis a bleer ma, uguuŋte fe bijaa ma yaana suuf fsole.